واحدة من اللحظات اللي حسيت فيها بالقوة كانت لما قررت أواجه خوفي من التحدث قدام الناس، كنت دوم أخاف وأتوتر لما يكون عندي عرض أو لازم أتكلم في مكان عام، بس يومها كان عندي عرض مهم في الكلية وقلت ل-لنفسي لازم أواجه خوفي وأكون قوية.